To sə pɨtin buɗkɨn hɨna nggosə much a hai, mi kɨɗya makuti hɨna gbaɗə makuti gam makuktin ngga ndichi ana gbaɗə. hina gbəɗə makutin ko dɨ kose ko di kudako hɨna gbəɗə hɨchi nji sə nggwasand so pɨtin hudkin nggɨ. putakɨn gam achi mɨndan mə gbəɗə makutin him lɨsan ko nda kose ko nda <hesitation> udako tsagɨcha sɨkagu ko him dzu ko amama ti fa maɗfə hwali ndagən pitin huɗə makuti nda nə kuma makuutin nə tsɨfagirchasɨkəguhɨcha mannətsu adi makutin noo ngga ka. shikɨn hɨchi ka hiɗadi shikɨn gam makutin ngga ko ahim gbaɗo ngga ngga njichi